यूनाइटेड किंगडम जू संस्कृति चा व संयुक्त राष्ट्र मा इसाई धर्म थै जीवित रखण पर जोर चा। और इंग्लैंड और विल्स और स्काटलैंड की क्रिया और बिरटियस युनाइटेड किंगडम की संस्कृति कुन बोलचाल भाषा बिट्रिष भाषा से मिलदी।